Ny fomba fandrahoiko akoho a: am'maha-malagasy ahy a de akoho gasy zany ny andrahoiko, de tetehana de atao anaty rano mafana, de asiana <hesitation> sakamalaho a atao rony a, dia zay.